To a waɗanay suudu penti arto ngaɗaa screeding kefaa fuu to - fuu to wooɗaa, ittaa pat tuundi ngonndi to banngowa ngan, ta a timminii sey ngaddaa ngaɗirga penti maaɗa puɗɗiraa dow pa'aa les, ngaɗaa koo toye goggaa penti ɗum.